Raha ny lalàgna manôkagna alôha ai tsisy miteny hoe tsy mahazo m- mitarimy biby an-tragno, fô i arakaraka ôlogno ndraiky misy ôlogno tia biby mitarimy izy an-tragno, misy ôlo tsy tia satria ndraindraiky izy alerzikin'le biby zany izy de tsy mitarimy izy am'le biby.